افضل <hesitation> الصراحة افضل الجبال لانها تعطيني شعور بالهدوء والسكينة الجبال توفر مناظر طبيعية رائعة وطلة من فوج عالجبل وتكون فيها فرص للتنزه واستكشاف الطبيعة كمان الجو في الجبال غالبا يكون منعش وهذا جميل افضل من البحر عندي.